ما أكثر شيء طريف رأيته على الإطلاق؟ أكثر شي طريف شفته كان يوم شفت طفل صغير يحاول يمشي بكعب أمه كان يمشي بطريقة غريبة ويطيح ويضحك على نفسه، وكل اللي حواليه يضحكون كانت لحظة مليانة عفوية وضحك من القلب